ésé edúngó mkpō ñdọ égwo ádé, edúngò eché ilúng añye àtóhó, mmè nsùhọ́ ilúng ke ató mm̄e ato ilúng enwán, mmē ágwo aséka ñdọ anyòng. Ndo asés’iné ùfọ́k adé, esédé ufọk ndọ adé mme ádé ufọk adé ama emán ajen añye àkpà. Ùfọ́k ñdọ́ ese ehe ùfọ́k adé, eché mme adé ùfọ̀k àkpángá asékédúk ùkééd ini, afúló adé eséché edè ké ndọ́ enùng eché mm̄e adē ufok ino asèké àbá mm̄e ùfọ̀k adé ese egiṕ mkp̄o, mbáak amá alisènè ùnọ ké ajén afo echen afulo adé ké ndọ́ nte adùk ñdọ mbaak iide amá ádùk aké kúd afùlo mkpō ánye adé sé ñdọ́ ùlóló ùkèngé ànà àché ndọ́ nté áká akeduk ufọ́k ñdọ́ mbaák amá àlitúa nte akpátúló àwó àkpédé mmálióḡo mkp̀idúké kpédé mḿalióngó mkp̀idóhò ánye, anye àlidé mkpó sìkpèkpéné unó. Ámá núng àwò ùdùk nem edóng ké isóng. Ámá aché afulo mkpo adé amá afo anim edíng ké isóng àbóng àkám ánó Awasi. Ànúng ánwib Awàsi mkpó Awasi ánúng ùnwọd mkpó sé àwúhùkúd ùkámá ùdùk ùfọk nnọ adé. Awasi ãmã ùnwod utọ mkpọ ntélé afo àkámá adé adùk ufọk ndọ. Àdúk mán àkédia